Karazana efatra no fampiasako amin'ny mahandro sakafo zazo ley: carry poivre, tongolo lay, sakamalao; zay avao ley ty fampiasako, tongolo zao ley raha efa vadiny avao raha ohatra ka hoe le zavatra ampiasana amin'ny mampatsiro azy zany, mampamisimisy manitra azy de zay anakiefatra zao fô.